Ny krika ndraiky koa zany da fanengana tomoboly. Lafa misy tomobily simba igny ny pneu da akary amin'ny krika igny da afaky esory teo i pneu igny da afaky ovay.